Fomba <hesitation> fomba fiasana ampola ndreka a magnazava trano izy a raha vao mizina de izy a misy vera a de misy jiro anatiny akao misy karaha hoe lampe zany anatiny a de misy douille mitana ananjy de amina vatan'ny ampoly iny a misy ipetahany amin'ny douille iny.